<hesitation> banywani bayi bakanyilhangira ngomundu watsemire, omundu owawithe omuthima mubuya owaka owakaghaba, ngali mughabi <hesitation> omundu owakabyahu habwabandi, omundu wakahabulhawa, omundu owaswirye etseme